Iha teka ihó xeyuu yenvanka inkuu nuni tome'e atiú nu'u unka tuyu'u iin yame'e enyuu me'e te yunuu ketan ketan ndudomen kodon onka tukuu, kuu ya'á kunoni ini chun kuá noñii noma'a ayexu tuxito'o ome'é.